اني إذا كنت صحفي مع احد المشاهير فراح بسأله عن مسيرته الفنية وعن كيف يعني كانت حياته ايه وشنو كانت اكبر التحديات اللي واجهته وبعتجد <hesitation> اني راح اسأله عن عن خططه وعن مستجبلة باش نعرف كيف هو كيف هو بيخطط انه يكمل حياته ومسيرته الفنية.